जैविक खाना उ होला जवन बिना कउनो रासायनिक खाद के प्रयोग कइले उगावल जाला और अजैविक खाना उ होला जेकरे उगइले में रासायनिक खाद के प्रयोग कइल जाला।